راهو بالمواظيع إللي نحب <hesitation> هكا نكون فرحان كينهدر عليها ؛ هي الطفوله تاعي كيفش فاتت العاب إللي كنا نلعبوهم وشكنا نتفرجوا وصحابنا القدام إللي كنا نلعب معاهم اللي يعني هكا الروتين بتاعنا كيفاش كان ننظر نروح ونقراءه ونعوده يعني كنت هكا الدنيا ماحلاها ومزيانه وفيها الدنيه والبركه.